<hesitation> Men kuniga ikki soat vaqtimni yo'lla sarflayman. Va bu haftasiga o'n ikki soat vaqtni <hesitation> vaqt hisobanadi. <hesitation> Bu vaqt <hesitation> meni ishga o'qishga borish kelishimni o'z ichiga oladi.